Uhumm, <noise> ampaniya fɨrɨcɨ jeyi kotan gan ɗe azɨmi ma to miya dona bi ba sanyi <noise> fiya dona bi basanyi da kɨna da buwai mi da sɨsau ta ampani sosai a fɨrɨcɨ ta ampani ji sosai a fɨrɨcɨ ka, yauwa abiyama bi ba sanyi mida sau. <noise>